<hesitation> huinjilanga khumakhuha mbu amaisha nomba limanya nomba <hesitation> okhucharerwa shinya onyala khumenya noli omusiani wafu nomba noli omukhona warwe mpaka wiyame khucharerwa shikira soonyala okhumanya bila okhu chererwa tawa nochererwa ohelawanga ho bulamu butatsanga nende wo bururanga lakini omundu ulacherarungwa na huriraa tawe babolaa amola orunisha esilenje omundu ulacherarungwa olahuriraa tawe amala akwa mbuko esie okhuchererwa kwa ndachiaka khusherera nishiri mbu nolola omundu mutuchu muhasia liyali no chererwa eshindu fulani ne namna hii ebikundi kama bia abasiani be ebita abasiani bachoma obwifi abasiani banywetsaka tsinzaka nochanda nnabo otsitsanga khumayani kanyekhanga oleshi kikaya ibio ndahorilanga endio ebikao shia biena eshio shindaenjoramo tawe kachira obulamu bwanje nobulahi sichira nda hepanga ebikhaya bibii bio cladachararungwa endurekho ne toto ndarulakho kachira obulamu bwanje nobulahi khulwa okhuchererwa nende okhulirwa. Lakini abana bandi sahino sibacheravungwa babula ta nali onyolanga kidogo ooh bakhakhupirwa amasasi khuiduka sichira sibachererungwa nibabula tawe ooh bakhatitwa ne ebindu bie ebwifi bakhatsia okhumenya mujela sichira sibacherevee tawe. Ne niwakhola wene hiyo sasa omala olwani nendi serekali khulwa khuba shiwachereruringwa na babusi na abandu batukhu khuiwe tawe. sasa serikali ekhuinzilangakhu nobare na ikhabi ocherere noli omulamu noingana nomba noli ne kiburi sasa kiburi hiyo icherereno noofwire nuesitsa khuyabiswa kho noli omundu wo khucharerwa ulita omenye obslamu bunji norali niwakhurila tawe obubmu bwo no bwimbichiti olafwa lifwa lia ghafula.